E ley boffaali nii dawaaɗi ka kaaldata hakkunde muuɗum, no ɗii mboffirtani. So wanaa ɗun, neɗɗo anndanaa ɗi haala ngokka kasen, walla faa wiide- Bon a waawa wiide daabaaji ana kaala non. Me, no ɗi ngoordi e hakkunde majji iɗi mbafa nii, iɗi kuuna nii. Ɗun nii mbiyataa woni mbiyataa haalaaji majji.